بالتأكيد راح افظل اني اتحكم في احلامي لانه يعطيني فرصة لاستكشاف افكاري ومشاعري بشكل اعمق. واستمتع بتجارب جديدة دون قيود. التحكم في احلامي يمكن انه يكون وسيلة للابداع والتعبير عن نفسي. وهذا شي مهم جدا بالحيوانة افضل هذا الشيء في اغلب الاوقات